أحب يكون عندي القدرة على الكلام مع نفسي في الماضي, لأن في أشياء كثييييرة أحتاج اقولها لنفسي, عشان اتعلم من الأخطاء اللي سويتها, ممكن اوجه نفسي بأفضل القرارات واقنع نفسي إنه ما فهاي الشي يستاهل القلق, ولا تزعل, ولا ولا الت-حديث عن النفس في المستقبل بيكون مفيد ,بس أحس إن الاستفادة من التجارب الماضية بتكون أقوى.